تاسو زما لپاره يو ښه ملګری وئ. زه خوشحاله یم چې تاسو لرم او په دې سفر کې مو زما ملګرتیا وکړه. هغه ستونزې چې ما ته په دې سفر کې راپېښې شوې، که تاسو نه وای نو ما ته به ډېره سخته وای. د یو ښه ملګري لرل یوه لویه نېکمرغي ده. لطفا تل راسره اوسئ!